Fomba fiasan'ny baffle a, <hesitation> baffle tsy mandeha reka fa miaraka amina ampli de atsofokanao amin'ny ampli igny zany prise ny baffle de micro koà ataonao amin'ny ampli igny de avekeo a le baffle zany mamoaka feo mafy sady ambony.